Ñy fomba fiketrehan-tsakafo hitako, mahatseriky ahy bakaminy ñy kolotsay hafa añy: -Ñy fomba fiketreha sôsy a zapon añy, -Ñy fomba fiketreha tapà an'èspañe, -Ñy fomba fiketreha fô baka vêtnamy ao.